<hesitation> sebenar nyo manfaat kulkas ni banyak, selain untuk mendingin kan sayuran supayo tetap segar jugo biso buat mengawet kan daging supayo tahan lamo <hesitation> kadang kalau kito nak bikin acaro biaso-biaso nyo jugo bahan-bahan itu kan kito simpan di kulkas supayo ba-bahan-bahan nyo tu pun maish segar pas kito nak ngolah nyo, selain itu kulkas jugo bis bikin es batu kan <hesitation> kalau kito pingin buat es batu apo lagi kalau pas puasi biaso nyo emak awak sering bikin es batu buat minum kito buko, kito tau lah kan <hesitation> kalau kto puaso haus nyo lah macam apo be, mako nyo emak aku sering bikin es batu, nah kalau lah ado es batu tu <hesitation> lah lupo kito nak makan kareno lah segar tenggorkan kito kan gara-gara es <hesitation> minum aek es ni cuman kalau kito kebanyak an minum aer es ni kan jugo pas buko jugo dak baik <hesitation> cuma kenyak minum aek be kito dak kenyang buat makan.